O ma takgalhin ama mistun pus katsis xla makg- makgtak- makgtakgal para kawau para tunse makgtakgalhnan ama xla mistun kawau axni tanuyach tsiy para kmin cosina xpulakni minchik pus uxa tsama mistun pus chipa chipa xla tsiy liwaka lha katitalhuwi para na xla pa na- natlaka tu lhawa tsama mistun pero kawau tu wilinit nak min cosine, osu para wilinit mi liwat na lakgawayan unoxla unoxla ama mokgxno pus na katsis xla tsama ta taxtuyach monkgxno, chono ama murcielago.